Salamalekum duwan lawan masau <hesitation> nafarogu makari afadil kotoko danfurrogudi nafaro do ushengi mula rogo sum-sam muha ro ushenga do agai yiro gadeso <hesitation> ewahn ngudo oshaga angundo nafardo adarogal nengugu nyittegilte dango nafarogi nenggade natse tse ngiro nongudo yigido gi kaniya galati do muhando msiih ligiramen mfunafaro gadedo ammumfudanda liyen <hesitation> e wa mongadego mibogo ishe nafara si ankallam gi mengade gi illungol lamar angumosogido ndodo bolyaliso ndiso sowaheyo dango gorgidanyo liyegrame ganyo eka megi eka mengade eka-eka nafarogadeyo a esi ankellan danso liyendayo fagi qa edongol engango mo- mogondam ge muham nyiro yarandodo liye gramenginoyo mfo nafa rogodelo adigendo woro gimo miyagosodomilyali lamelame mot usii liyigrame ngimoyo du ishadan makari do liyi grame mhadan galati rogi isha makarido tom han gadaso do kuruman, Afadido mupagimda gi adin yanko sodi dehe nafarokodo ndaizingi gogi di roko ngol seftin noko nafa roko fagima daisin gi adah kal-kal amma kin gokima goroko gi duwan makari kaniya bongam si bou-bou-do nafaro gugi taiyaloin se nando sodo mo faa gima mowangima ndau adigendo abankun ewaringundo kakan ku e ewaringundo yayari yankoge ewaringundo worokodo washe gadaishe do kin gokun gi daushe sodi baugamsi angosodi kalkaldi bolyaliso kaniya yayiyahe yame hengamdu <hesitation> marogude da gosiya gohali nika ga wodogude da gosiqa gohadi nika ga wodoguya he mehen gandu du fudihe gil she woro kodo mehengaudu difudihe shado worokdo liyenko shallungoro gidando ledise do mulfusihe wunya nokundo amma sirogi we lediso du wemangoyogi liyen yo ndalskindandu adigendo adawokundo meskildo meskildgi boshego liyenkogi boshe kalkallogodo so do duwan go goro guso nohamsi wundoko wasi malingare worimamingare do wofudihe ankalagaso wofuffe ilshe afadirogudo lann wole roguma ilshe ga malifse rogu to n nulu horogudo tonabo maki godu ga adigendonolugao ga no kadi gitoh, Liyin kanyamyo tshadon worokum diga wu tshadan woro wiskundo misin lame ga adigendo ngoro nohali balti ankal langtase andashe woro ga wolu wosafti aq ohali galati eni no amdo seftin ango so goshe woro gudodu toosi wisi makariye soda adigendo worokimdo mifidan do lame mifedan gi woro inyeso mifedan gi ndammakariya go aron ngol makariye do da munang ikodo manganyo leme-lame sindo sindodo ngaredo nesedo imban sowahe yahe imban afuro yahe imban edise do mishe go amma nafaro gade ma ndaliso ndo nafaragudo horogu kal do osledan nyamilido amma sindo sindo du mangayo gi worogudo ikoyodo mulyali lame lu dunku ndaw shendo gmularogodo ogai nega dose sinto sindo yahe kal woshe gum da go matheriyandu anda neshe worogudodu ndaundi gara ndaudi abanne go iyane da ndau didan nando mokaniya mo mofagima ndo menpal uyagoi talkoyo so wedi mglan france, america wole da wodiliyahe makari rokodo kaldo ilyagogi usindi dan e nassaro do dan dishe do, Mugshe yae gn noko makari sindo ad e gisindidu mushe ahorokodu negi nafarokodo nogi megadede nyiro ile ilshemgodo pal ma ndalisa adiro sindo sindo do ndashe makarido du bloso ngare mashengo goginsosowo mashengo gogun so yoro fagiyahe yirole irole rogodo aga nefarokodo duga din e omangoyo oto oshe negidando nogidando adigendo nokodo awadardo nokoyo sodi asiro sind-sindo meginsi gusi gakuro yahe njali gogaromen dan ndin da alugi udiyunyo ma isinso yehe mulye lame-lame kaniya ilya gi ushe worokundo ilnengo sam-sam ilnen ko yododu nyiro yushedo worokodo mukoyo so kwata-kwata mulkoyoso ahhah nogi iyyarokundu ndaiteshedu nogu abankundan do ada mulya toshedo addahi mmehen ngandu do ished adda ngulkoso di oshedu sakale mogi kigi m akari la makaridu eni ulumo hannando mo do gusin shen worogodo mulyangol ko ama amma usin so kwatatagi mudegoyo adolgwanenkodi adigedo w- weyo wegomdageye do assoro saftin anso muhanso muhangalatugalasido muhandu pal so gasi wemeyengache wesi nafarokun nafarokun dowe shi wesagunkari rokwe do we-we tsheda,

Emnkun isintshelogoso gidasi worokundo ilwasi nyiro ngoro edagosko ma ilwasi wala weyan gunres wala weya sowose wala weya nasarar ndodo fasima ngwarusinwo noko nda liyodu nokodo mbalongo mate ogdikin agol kodo amma kin nokodo amma kin e nokodeyo ndu waliyo du nokodo o agol nokodo amma kin oman gi nokodoyo ajigo a ote obigo noyi blangade do nogiblangade do bonyakin her di bolyakin her so hau makariyankoso jiso e han make ri enkoso amma toh han gadafaso nasara rogade ehan afuno nolko ashe afuno kin olu hododu kayya ma bougiriso kayyardona ma bougiriso ndau manginyo undigine liyenkun gasi wudu liyenkin yoda isin shenwoso yiro ogidanwa isin so giro boiy tehe si do ma ndaliso isinso kwata kwata giro garan dodordo boldu mblago kaniya sando-sando yahekal wba ngwunohe msher hal logimo he adigendo hallo gimodwensher landu liyemoe mot mushag ando mulyungalko ammu moe mogogorogimyo moshedosa yayi lanko masheyo gi wwola? Digowanko mashe nole noge-noget kaniya tomgadu so-fomgadiso yiro mumshedo ga do tomg aduso adigendo achamoyse gi she wo tshelwodo bol esiyoso kaniya tshewo kaldo eshelwo roginodo kaldo tomgadus mmehen ngamchidu mushurhe du mushe liyenyimo isi adr mo Digoyen gmo isi hadarogimo mu de musing mai kirtillardi mude musingi ngoro ngo makariye wodo e ndalshe makari amma tsoro blan tasolidu wolmakariye da adigen do ngah. ma isin shenwosodo adigendo njengundosodu ndodo musin gorogmo ya e bolhan faida sodu gani sindo-sindo ton nangadataso mmeyen ngando sodu nshir hallogmodoye nyiro kmani ahen nogmo gara asirodoada mgulko farnhangefasogi worgimo do tolkoyo so tamonadardose mshir he andgalko ndodoh holdo mulge angol gwalesodu tomyaga gi tom yego hadafagi ndo nafafdoyiro adoniya fagma very important,